Koa izy de misy gny pommes de terre, misy gny karoty, misy gny sosety, da ino koa angamba gny leguma haiko an, misy koa gny votavo, zay angamba.